אנא כנפצל נكون עלם משחור חית אלעלם כיסאהם פי תנומית אלמערפה ותג׳ייר חיאת אלנאס פש׳רה, פהאד אלמג׳אל כדל עלא תרק את׳ר איג׳אבי פי אלעאלם, אלפן מוהם חתא הו ולקין ג׳אלבאן כיעבר עלא אלג׳אנב אלשחסי ודים מאענדוש ת׳ת׳יר עמעלי ואסע.